Squirel e taskana winter ta ɗatal mooɓtuki ñaaminnda, to koy ngi'ii winter ɓattake koy puɗɗay raɓɓutuki nyaaminnda e koy ndesa to wuro maakoy. Ɓaawo ɗon koy kaɓday kon maha ceeka maakoy, ceek- ceek- ceeka to koy ngatta ka jooɗaago. Arannde koy ngaɗay ka conserving energy koy nyaama nyaamndu boonndu ngam energy.